Miresaka ôhatra fihinanagna hanigny mbô tsy ampa <hesitation> tsy ampanimba tontolo iainagna zao, miezaka zaigny mbô hômagna raha biologique e, raha naturel regny zaigny. Tsy de hômagna raha simîky be zay. De ôhatra zao raha vokarin’ny <hesitation> raka naturel regny fô tsy <hesitation> tsy mizah raha hafa preudi-produit chimique regny fô ah, regny <hesitation> manimba be tontolo iainagna. De miezaka hômagna raha biôlôzika regny.